Sohõ kabuyaŋ no ay ga ba ka sintin, sohõ ziro, afo, ihinka, ihinza, itaaci, igu, iddu, iyye, ahakku, yagga, iway, cindi-fo, cindi-hinka, cindi-hinza, cindi-taaci, cindi-gu, cindi-iddu, cindi-iyye, cindi-hakku, cindi-yagga, waranka, cindi-fo, waranka-cindi hinka, waranka-cindi hinza, waranka-cindi taaci, waranka-cindi gu, waranka-cindi iddu, waranka-cindi iyye, waranka-cindi hakku, waranka-cindi yagga, waranza, waranza-cindi fo, waranza-cindi hinka, waranza-cindi hinza, waranza-cindi taaci, waranza-cindi gu, waranza-cindi iddu, waranza-cindi iyye, waranza-cindi hakku, waranza-cindi yagga, <hesitation> way-taaci, way-taaci cindi-fo, way-taaci cindi-hinka, way-taaci cindi-hinza, way-taaci cindi-gu, way-taaci cindi-iddu, way-taaci cindi-iyye.